खतरे से बचनके आस्ते आमुक समुद्रि खाण जसो माच्छि तेतूक मतलब आम सहि से उबाए करी यानि कि साट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पान्दे पाकन दिनों और एओ समुन्द्रि खाणक आमु जादा बासो ना छैइ खाणो।